Sizni yangi shaharga ko'chib o'tayotganingizni eshitdim. Agar biror bir qarashish ishlari bo'lsa, menga bemalol aytishingiz mumkin. Mashindamda borib o'zim qarashib yuboraman. Ya'ni ko'chirish ishlari albatta judayam ko'p bo'ladi. Kitob javon, mebel <hesitation> gilamlar yoki boshqa narsalaringiz bo'lishi mumkin. Aytsangiz, ularga ham mashina topib beraman. Yordamim tegsa xursand bo'lardim.